<hesitation> o-okoklo owo hyehyen imbi me klo zgisku usku ba gi ewo ma he iyiezrel ekpla la esa da me klo yi ami lo shine <hesitation> akpa hogbren, odŋe ba hogbren, oshpa ba hogbren gi hyen lo zgi ami lo angyi awyen oshla gi ala ba agŋa ba akwe akpla egbregbrebaŋha la kpo aba baŋ la zi ma ekpla baŋ la ya kpo, kaka baŋ la ya moare baŋ lafumo ulu mo hyen oshe lo koma aba gŋa la zi ka moawyentmu baŋ me klo imbi yi ami lo nga da me ya ka aba ba helo nga da me wola ubme ba dridzi me yi bame ghre amilo ba ghre ya eka aba ba he lo vye lo ba si oshe ota mema lo aba si oka obmyebmye ta me ma, lo ba si eh obmebmeba dridzi si azga eson me atama ekpla la esa me klo yi oba me sa ekso amilo me klo imbi ha me yi usku ba moabzu lo la lo wo <hesitation> amerika he me klo kpre lo chuku shimbo metsi engla koma tsi engla ka ba moaba bala tso moawyen gi, arehwin gi ahe ala tso mo ala si aghre usku idzi bamo aghre ya dzu amilo albu mo agbi ba mo ala kpo ewayhren amilo so me imbi klo yi amilo. Nga me yaka moarehwin gi la wo amilo nga me sa ya nye akpla abze aba ulu ambo tamama ngale da me sa nye akpla ba mo anye gi engla da me ka abze, da me kalo ebmye nga le ka bame se ba mbo le mesa ba nye moahwon ahe mbo tama so me klo yi aba aha helo oba hogbren kpo ahwo asi me si ayi okhro obze ba me sa nye tamama so agu aha he me silo ezga eson imbi ba me klo yi lo chukushimi mbo meklo yi egŋo eeoshpo ba mola nyemo ygi kowani omba ulu hi dameyi ka kpla abze la iyi me nga le ka da me bme tamama toh ayakpla ba la lu ygi gi aka ba mo ala tso arehwin gi ola si ya gboŋ ba mo ghre ya kpo mo ewayhren ami me klo ya ka mo ahi lo nga le ka da me bme la ubmi dedze ko engla ba mo anye akplo ba anye me ba me yi milo da lo de me <hesitation> hyen fa tamama so meklo obahyen angyin wo hyeŋhyeŋ me klo yi potakot meklo yi amilo chukushimi mbo ishmu ami la amilo dzendze omba ba me ghre lo eh. <hesitation> ende la ba pli aghre he me ghre ya ghre amime ghre ya ka ekpla ba hogbren akpo aya ka ba moare kpo iwu ami aka ba moare alah bala ah akpla gbregbre la wo amilo, ami ŋwo zi nga ŋwo zi ami okhrochen wo gŋo zi la emahe mbo woma mbo se deko aba moaze adŋe ma so ibmi me klo yi amilo nga le da me yi ka aba ze ba me hyeŋ ka omba lo mbo, ko deshike ba me ghre amilo gi bmi obmi sha ambo me klo imbi meyi ami lo nga da meka la akpla abze dzendze ba gbregbre la woma ba me klo ka lo kakayi atsa la akpla hwon dzendze ekpla la sa ba meklo yi amilo kena oba me sa wola aveŋ ma ba hogbren asi avaŋ asi a sia asita me ma me klo yi ah ah kaduna chukushimi mbo alo angyi awo headquata ba gi ala wo unumure so chuku kahe nga le nga da me mbo ya ka akpla ami da me nye yakpla ba moala kpo, akpla aba egbregbre mo asi azga akpla aba lo afaru ombamba me kafi ba me bmye ayi ba lo la woma da ya fa akpla abze ka nga le me yi, koma ngale ka da me sa ka moanigi ala wo amilo. Moala fu ndŋa ubin la gi la kpo ulu gi la klo gi? Da me ya ka mo nga le ka dame mbo sa yi oba ozhen chken womaba me kaba mo alumi le me so eee eghba agah ygi moa me hyen egh ba chukushimi mbo me tsi engla, engla wanda ya kunshi ba me ekhren isi moa guha lo bhga me ekhren mo ebhga nga le owo ba damuwa wo mbo mbile kaba melulo ngade nga da mo anyuŋ lo alu nga da mo aklo mo eka ba ahogbren lu lagi eklo gi so ekpla lesa me klo yi ami lo bmeri, oba me sa zgi amilo ba ahogbren ba lo klo imbi me klo yi ada amawa chukushimi mbo me ka okhro milo moalawoma moala fu odŋa ubin khna mo ala kpo ulu duka oba me sa hyen avaŋ ghre me akpla la si ayimo si aba mbo amilo me klo si ayimo di mo amilo, akpla la klo da lo khren isi gi bhga dagi wo chuken. Me klo yi amilo so aba mabhgo nga oba lo okoklo wo alo mbi me klo yi lagos me lagos chukushimi mbo lo awo okhro angyi wanda ba me ghre lo untsu chuken me ghre yi ka ba lo wo, lo wo okhro angyi gaghre uba ba akpla faru amma ba amore ala kpo o ishu ba osi gbo gboŋ, ogboŋ ama nga osi ogboŋ, ogboŋ ama si ogboŋ nga le ka yakpla abze ba moare zgi sku idzi la ba, ba mo la tso zga ba la okhro ami da gi ka eka ba mo la tso ama zgi usku udzi la si aba agirgi ami nga ba mola tso si aba nga ba mola tso si azga so ekpla chuken se klo la akpla de ndzendze.